Ɗon mari gameeji, kala gameeji feere-feere, e woodi gamol, e woodi gamol bayle, e woodi gamol lennyoo-ummoo, e woodi gamol rippuki, e woodi gamol waylitaaki, e woodi gamol sonnyuki ɓanndu e e woodi gamol dimmbuki hoore